सप्टेंबर महीन सोच क हाम्रा कथी दिमाग मे आबाइया सप्टेंबर मे हाम्रा जन्म दिन ब कहके सप्टेंबर टॉवन्ती सिक्स उ के दिन हम सबेरे उठ के पहिला नहाइसी उके बाद मंदिर जैसी । मंदिर मे पूजा उजा करैसी मंदिर मे पूजा कार्ल के बाद उहाबा के भिकारी सब के पहिला पाच पाच रुपैया सब के दान करैसी हम अपना बर्थ्डै के दिन मतलब जनमंदिन के दिन हम कहियों वी मास मसरी न खाईसी । मगर आज काल मगर हम खाया लगल बारी मास मसरी ऊहएलगी उके बाद हम सप्टेंबर महिना कहियों न बिसराईसी कहेसे सप्टेंबर महिना मे हाम्रा भाई के वी बिरथड़े बा । ऊहएलगी सप्टेंबर महिना बारी खास बा सप्टेंबर महिना आयल से हाम्रा लाइफ मे बहुत चेंज आबाइया बहुत मतलब परिवर्तन होई । हाम्रा सब किसियों ऊहएलगी सप्टेंबर महिना के लकी बहुत भाग्य साली महिना मनाइसी ।